Momba ana biby sanagny ndraika ahafahany miaro tegna dia mivony izy misitrika agnatiny lavaka ananjy dia akao izy mipetraka mandrapahatonga fotoagna hoe fantany hoe dila i fahavalo, agnatin'izany ohatra hoe visika, valavo, akitra, sora, trandraka, sokina, dia mahafantatra milefa io mivony agnaty tany, mivony agnatina lavakany akao mba sy maty